Dabbaji duddum do mari gite, amma katota wala gite. kanjum do dilla on tan wala lara be gite majum. amma dabbaji luttudum pat do mari giteji je dum larirta be mai.